Da ye nung kanin nyole kan memol, yin shika memol ni genghe yaa niŋ geng yaa ni ala na, nin ala na nan ala nunu ni nyakale, nin nyaka na ni boble na teen memol, mwa yole voro ka mwan nyo memol shimo ulin ti ɓunole, kwen nung kan kane memol yin shikan ere nung kani nelena nunu, ni nenan ti yaa, ni geng na lo nii, ni nyaka nan lo nii ɓani gelena, kwen nun kan kane memol.